मीठी शीज यानि कि आधिवासे भासाम कोहेते गुली। गुलीशीज काजे नहीं छोड़ सकता कि इरां भी वारु। वारु गुलने पॉसंद तत्वर है शीज में कोहेते हम आधिवासे। लोगते गुल खाईलेजे <hesitation> पबलो सहत। खाईलेजे दिनांग मुहलेन रस कोहे औलतेन फॉल फॉरूट। मावें आमबो छे नानलो खजूर कोहे छे सिंदा महुडा छे। महुडान फूल छे पबला मिठा लागे बोर छे बूर खाणान। जोड़े ते भी मिठा रहा है अलगी साटा खाणान जोड़े जाए। रेड़ चीज मिठा समय रहा है <hesitation> ती दिनांग। नहीं छोड़ना कहा की पबला स्वास्तेन बदला वर रहा है।